Kʊkɔɛ mɨŋ pɨ le tii mɨ ekini mɨŋ yeemɨ kʊkɔɛ kɨ ŋ́ wo <hesitation> kɨsɨsǝŋkǝ nah lɔ kʊkɔɛye. kɨ pɨ sǝ no yurǝ asɛ pɨ wʊʊ ŋwɨ wǝǝ oo yóo nuuru no wɨrookpǝ mɨ ye mɨ ye mɨ ye mɨ mɛŋnaawǝ mɛŋnaa wǝ́ yǝh fɨ ye fiini kɨ o nuuru no wɨrookpǝ sɩsiɛrɩ kɨ o pu su ŋwɨ rɨɨ ocuukǝ naa lo oŋuŋkǝ kwa kɨ e wii ŋwɨ kɨɨ <hesitation> wɨrooputuputuyǝ we yɨŋ poŋ onuuru wǝ; afʊyɛfʊyɛpiye wǝǝ kɨ yɨ yeena kɨɨ e ci e pe sie ŋwɨ ka pɔrʊ okulutuye mɨ oyuwe yaa laka o wo wǝǝ ka pɔrʊ yɨ kɩɩkɩkɩkɩkɩ kǝ́ le sie a la lɛ a la pɔrʊ ŋyɨ otuisa kɩɩkɩ wǝǝ kɨ asiɛnɩ awɛɛ ŋwɨ sakɨ sakɨ mɨ gʊsiɛpirǝ mɨ tʊwɛɛwǝ a wɛɛ ŋwɨ sɩsiɛrɩ a la wɛɛ ŋwɨ a la lɛ na akparɩyǝ we la afɛɛ oturu a la siɛnɩ e le pe wii yɨ rɨ naawǝ lo o lo puuru a la pɔɔpʊ o lo puuru a la pɔɔpʊ rɨkɨsa oturu. e le ci ǝtɨ a la siɛnɩ a la wɛɛ ŋwɨ kɨ ǝ sǝǝrɨ ŋwɨ mɨŋ mɨ nǝ́ǝ sǝǝrɨ kʊkɔɛ rɨ fiisa mɨ nɨŋ taa mɨŋ sǝǝrɨ ŋwɨ putuputu náa taa mɨŋ sǝǝ ŋwɨ kpakalakpakala kɨ anyɩŋ kʊkɔɛye kʊra. na nyaa ŋwɨ kpeeyi kɨ ŋ́ siɛni ŋ́ fɨ kɨtakɨceŋceŋ ŋ nyaa kpeeyi kɨ ŋ́ fɨ kɨtakɨceŋceŋ ŋ́ nyaa kpeeyi kɨ anyɩŋ fɛɛkpeeniǝ mɨ yurǝ we mɨ akparɨpɔɔlʊnɛŋye ko wǝǝ wɨ la lɛ rɨkɨsa rɨ wɨlǝ mǝrǝ nǝh tɨɨ mɨ ataasa ayoyǝ sa mɨ otuiye yáa wɛɛ fɛŋfɛŋ wiliwiliwiliye oputuputuye kɨ ŋ́ tɨ yɨ rɩkɔrɩkɔ ŋ́ kʊla ŋ́ fɨɨ ŋ́ kʊla mɨ atɨraŋpǝ ŋ́ fɨ mili mɨ yɨ ŋ́ tɨɨ bʊlaarǝ sa kɨ ŋ́ tɨ ŋ́ sǝǝrɨ rɨ ŋ́ fɨ ŋ́ mili rɨ gakǝ we sɩsiɛrɩ ŋ kpii rɨ darǝsierǝ co mɛŋpirǝ rɛ ŋɩnɩŋɩnɩŋɩnɩŋɩnɩ mɨ atɨraŋpǝ kɨ ŋ́ fɨ ŋ́ toŋ mɨ bʊlaarǝ vǝ́nɨŋ kɨ lǝ kpɨ kɨ lǝ kpɨ kɨ lǝ kpɨ wǝ́ na nyɩŋ kɨ la yɔɔ wɨ lóo poŋ mɨ ŋ́ wo siɩsiɛrɩ wǝǝ eniyǝ we na sʊʊrʊ kɨ wɨ ponu mɨ mɨ kɨ ŋ́ fɨ kɨ kɨ mɨ ŋ wo ǝnɨ nóo wɨ lóo poŋ mɨ wo sɩsiɛrɩ kɨsa mɨ acɩkɨcɩcɩɩnɩkǝ we kɨ la ca mɨ kpɛɛ wǝǝ rɨkɨsa eniye ne ci ǝfɨ mɨ apɔŋpǝ no toŋ rɨ rɨ ɖarǝsierǝ eniye nǝ fɨ mɨ gakǝ sa na sɩɛnɩ nǝ fɨɨ ne kpii rɨ apɔŋpǝ we kǝ́ pɨ lo kuuna kɨ ŋ cɩɩnɩ kɨ kǝ́ kɨ lo ko kɨ lah mwɛrɩ tɩpɩrɩ kɨ wɨ pee pe yeena wǝǝ nǝ kpǝlǝŋ kɨ no toolu fɛɛ rɨŋ fɛɛ wɨ la ùmwɛɛrɩ wǝǝ eniye na sʊ na kpaanɨ kɨ rɨ apɔŋpǝ we na maa varamapirǝ ɖo fuu ɖe tie kɨ wɨ pee pe ye mɨ nyuŋkpǝ wɨ paa pa pɔlɔŋ mɨ nyuŋkpǝ wǝǝ wǝ́ ne yee wɨ la lɛ ǝnɨ mɨŋkɨsa noh wo kɨ. <hesitation> <hesitation> mɨ gbɛɛmɩrǝ ɖe yi oo wɨ láa raŋ kururu kaa mɨ née yee kɨ ŋ́ fɨ ŋ́ wo wǝǝ oo.